मनुस्के जीवन में सीख्चा, खाना, घर पानी इती। सब आवस्थक चीज़ है अगर सरकार द्वारा एक निर्णय। जेकी पानी पर होगे एक लासे हर मनुस तथा पसू पाक्षी। खातीर परयात मात्रा में पानी मौजूद कराओ जाचे। तो ये निर्णय स्वर्भाविक होगा जाचे अगर भोजन तथा। सीख्चा के बराबर और एक आव अधिकार से सभी। मानों के देवत जाएचे तो इभी सरकार के नयतिक। उदेश में बढ़याब मामबत आवल गेल छे।